שְׁחְסִיָה תָּארִיחִיָה לִי כּנת מְעְגַ'בּ בִּיהָא בּזזאף הִי מוסא בֶּן מֵימוּן לִמַעְרוּף אַיְצָאן בִּאלמַרִסְטָא, האד רָאגֶ'ל כָּאן עָאלֶם כְּבִּיר פִּי אלפִקְה, טִבּ, וּלפַלְסַפָה, כָּאן ענדוּ עַקלִיָה זוּוִיְנָה וּעְמֶק כְּבִּיר פִּתְפְכִּיר, כָּאן כּיַעזבּנִי בּזזאף כִּיפאש כָּאן קָאדֶר כּיַוָאזֶן בּין דִין וּלעִילְם, פִכְּר וּתּטְבִּיק, אלרבּט כּיַעלְמנָא בּאש נְכוּנוּ מתּקָּפִין, צְבּוּרִין, מְתוּעְוִדִין מן לִמעְרִיפָה וּלחִכְּמָה וְהאד שִׁי לִי כּיַגְ'עְלוּ מֻלְהֶם בִּנִסְבָּה לִיַא.